د کالیو د ګنډلو ماشینونه، هغه وسایل دي څې یا په برق سره او یا هم په لاس سره، ا، کارول کیګي او د کالیو د ګنډلو دپاره ا ترې کار اخیستل کیګي.